Cu lu giallu pensu a un tramuntu nni la stati, quannu lu suli brilla supra lu mari e pari ca tuttu, mari e celu nsèmmula, addivèntanu d’oru brillanti. Pensu puru a li fogghi di l’àrvuli quannu arriva l’autunnu, si puru, a diri la verità, 'n Sicilia spissu rèstanu virdi. Pensu a l’erva di li campi ca nni la stati addiventa sicca e pari puru d’oru, e accussì pozzu vìdiri sti granni distisi addorati di campi arati e di terra àrida cu l’erva sicca.